الانسان العادي ممكن مثلا يصرف حوالي الف جنيه في الأسبوع ع الوكل والشراب بس. شهريا ممكن يتخطى الخمستلاف لانه بيصرف على مثلا كذا فرد ف الاسرة ممكن يكون عنده أطفال وزوجة وام واب بيصرف عليهم. فالتالي المبلغ ممكن يتعدى الخمستلاف.<صوت رنين الجرس>